ଜୋ ଥୀଲା, ଯେ ତୋ ଗାରୀଲେ ବନିଯା ସାଲ ନହୀଂ ଥିଲା। କଲେ କି ସାଲ ଭୀ କୋରୋନା ଵାଇରୋସ ଅପନାର ଜରମ ସୀମା ରହୀ ଥୀଲା ତା ବହୁତ ସାରା ଡେଥ ହୋ ଥୁଲେ। ଆଜ ପାସ ଭୀ ସବସେଟ ଲୋଗଡାଉନ ଗହରୂ ବାହରେ ନହୀଂ ନିକଲ ବାହରେ ଥୋ ଥୁଲେ କା କୋଈ। ତେ ବାହର ନିକଲ ଲେ, <hesitation> କହୀଂ ବେଡ ଵାଲେ ଜଗାରେ ନହୀଂ ଚାଓ ଥୁଲେ କହୀଂ। ତୋ ବସ ଇସ ସବ ଯାଦକାର ଚୀଜେ ଥୀଲା, ଜୋ ତା ରହୀ ଥୀଲା, ଇନ ହୀ ସବ ଯାଦା ସେ କୋ ଯାଦ କରଲେ।